Eritsereto hoe voafandriky ao agnaty tragno raiky misy lolo iha, ary tsy mahisaky lala hivoaha. Ino gny tsapanao ary ahoa ny hiarovanao ny ainao?